الطيور كتيره لكن ممكن نقول منها الحبار و الرهو و طير البقر و كلينق ابوصلعه والرخم والهدهد والحمام والقمري ،البلوم، القطا، النعام، السمبر، ابومركوب ،ودابرق ،عشوشه، طيرالجنه ،ابسعن ،الخداري ،البومه ،الفره ،الغراب ،السقد ،البلبل ،الكناري